Aja pues ajleck este showalley uga jey abies aj mot este nasoque guar pues agucam pues algumepelas gume mas shimal pero pues agum kies ajeyun pues queshur ñipeland shimeild altiel norojo mealns alkeit kirimi koit acueit nipeas acueit nipeish castig y pues a veces norojo meat sanoj mashey mapalomal mamolgo mal y pues kej este uj cam pus ajmuelt maran mal oid este lo que ashom pues wush mes y a veces ngumi sol ajgue atatuan mitch ajmuel unguiejts altiel ps masey ñuviel uj a veces uj ñu ñeiuj kuej para mal pero gupashe mat laj- lajmuelt ñushor a mey meawan ñipelan chij muelt tiel tiel umbiem anop la- lamaran mal altiel ps ajmuelt mayam war pero altiel ngüey ayam kuej lo que ajleck tiel wesh um mes o guej an anop dorom meats a- alamayar akuej parmuet y pues este pues meawan uj cam atatuan este ajleck jam miem jamiem kej pues aran ajgue kendiaw wesh este mi- mi pader biem ñipelan y pues ashom ps mi anchok ashom guy ñen kuchuj chuj timuchaj jüy jüy pues atatuan ajgue altiel apiem pues aj este ajim bawin meawan nakuej cuchuj mulluj ajleck tiel tiel ombiem anop ajleck caruch caruch kej pues a jüy jüy ajleck diel. Mbiem ñipelan a veces pajmuelt y este atatuan ajleck shuj ajgue ajleck tipeack y pues ajgue ñipelan pues ashom muj mambilliw este nimal campo es par parmitiw par- par atsaram pero pues ñiwew pues gumi anduj ajn mapeñ ñipelan kej pambiñiw sino que ps ñiwew pues akier uj porque ps ngo mandiem mu mandiem uj pero ps ñipelan pues ngo majñe mi najiet tuj lango mallambu pues a veces sayambu modo ayackuw trampa par ndoma ps mabilliw pobre a uj cam ps porque ajguey najñe mi uñij parmatsaram najñe meawan lo que uj cam showalley najñe nawit matsaram mujcam y pues este meawan ajgue lo que ajleck tiel tiel peat y atatuan ngumi sol tiel peat at tiel ombiem ñipelan ajleck meawan noj cam.